Maro moa ny biby mihaza amin'ny aly fe hotsaraiko anao ny fosa i fosa io mana nify lava mana hoho lava ka izay zany ro indesiny mihaza ny hany ohaniny. Ka lafa mahzo biby i zany la maty tsy tradrano ny biby azony!